<noise> וויזוי צו מאכן א פשוטע זופ. <hesitation> מ'קען מאכן מיט יעדע מינע עסן קען מען כמעט מאכן א זופ. מ'נעמט די עסן און מ'לייגט עס אריין אין וואסער, מ'קאכט עס אויף ביז ס'קאכט און דעמאלטס ווערט עס א זופ וואס מ'קען עסן. <hesitation> די פשוטסטע מינע- גרינגסטע איז צו נעמען וועדזשטעבלס- גרינצייגן און עס אפקאכן.